Ecopi a loo nɛɛ ho a farafina tun, woro we guebin, woro we gue bin, eehh pinpian we uwe bin.don tuna ovɛ yi a wusu ɲa we yiba matete ho yurɛniso. On pasike mon kilima so zan'oro, han tuan cururu kilimana, ho afriki tun.